Waagaruka omu myaka mito. Ki- Kibaireho okagaruka mu myaka mito, noomanza waareeba enshobe ezi waakoraga kare, oreeba ngu tizaashuba kubaho ahaakuba nooba noozimanya kandi ziraba zaakwegyesize byingi. Nookora munonga kureeba ngu tizashuba kubaho habawaakorire enshobi, okore ebirungi kugira ngu obaase kuhindura omutindo gwawe.